Wokitni wuyi kiraku kina koskuyi adi, wokitni ekolla gaaka <hesitation> ekollaro kakia halas ekolla tuku kraniye avenirnia nokuye. <hesitation> Ayimia? Hal ma na laro ekollayi na hakuma futalaro kingayiaro akediro ado ekolla kiraku, tani kina adi kosa. Ayi laro yammaniya ndoku etid diyei? Etidia dia kudia yammaniya ndoku gatu ye ganei, ayi samana ye yikei. Wote ma akediro yallan ndoku na ado kudei fikirnde falfallei, wote ma akediro akedi wote kranei dowo ño. Wolina Allayi ilimni la su, ilimni kaduwa mbada, wuyi kan yuwu mana ekollero lansiria manani do dotini wayi sitti bo. Rimina yeyi, wuyi takange ekolnun kirtaduwa are gulcake etidni dikia, wuyi deyediro diki tani muyim marawayida. Etidia awolanben awolan foyiyorcia, ekollo tiki, ekollo laku tikiwa tultu, khayartu kalewo callo tiki ekollaro awolanben awolan adi bodinu dikia. Ekollaro tikia wote ekolnia krania laku menu fadaro yikiwa laku fadaro yuku tak dania dani boro kayenia lanu krani. Kayenia lanu krani, kayeya lanu krani dowo ña adur ti, adur tia cinu salinia. Wollonu salinia gumbuni biki, gumgbuni buku halas hayi trankillo daakia menu reposeni ta ayimia kurkudoma ekollan kranu kodumo ta akedi awonumma woliyina la fursa yimi kurkudonnummaro kiledu woliyina la dekiki fidowu yedi wayi kal. Ado kiriwo letini bo, halas letini akedo wote awonia cunia. Wote luku yammani ndoku nannu daan gatude gaanei. Fulan ni ko karkan turumba ko? Alhamdullayi Mašalla ayi habarnun. Akediro awonei dowo ñuno gaatude gaanei dowo ña, wote akediro awonia budo sa yaku ti, sa yaku tia salinia. Budo kayiyeniya goni muku liki, kayiyeniya gonu muku likia adi ma ta wuro muhim marawayid <hesitation> kayiyeniya gonu muku likia duliro liki na- nangede tullo daki bo. Duliro laku likia, wote dulian coron kici marawayid, nannu krani dowo ña kayiyeni paš tullo wuyi lannia fiakuro wayi krani. Yayi ayalca krayei yadi tunu, wuyi awo do klan gonia kiraku paš tulla fiakuro krani. Fiakuro krania, budu suvangaye fiakuru krani, budu laku yuku memorisasiwo dikiwa ayinge hafasni maniwa ngaayo gonu hafasniwa ma hadurro hafasni ma car <hesitation> ayinge awo dim kurkudoman sire yedo akedo awoni. Wote akediro a din kurkudoman sirea, akediro awonia halas ma hayi trankil kicila marawayid. Wote bundo ayi halas mayiru fadaro yiki, mayiru yuku salinia reposini tani informasion kur rungu. Wote ta woli tele wutteye ngungu, wate mayiru salinu birini bikia, lesani salinia, budu cinero tiki bo, vidioye tide yammaniya ndoku kunundo, yammaniya ndoku gaatu takunu, kayiyeniyan kiri kunun gaatu yammando bo. Wote ana larro akediro wote awonia braat kayiyeniya konia fuwu telean tuku nanni. Fuwu telean tuku nannia, fuwu telean tuku nannia telea wote halas gonia fuwungan nannia, telenia suveni etidnia kurni. Adi halas klania marawaado gayi, yammayiye ayaco hayi ni adi a tele wutun krata deyedi a wu adi tele wunu kraniwa wuro mihim marawayid awonia de- dero hafisniye anaro kina ani wasnun nun kuduka ngaayo kina kunumma n halas awonia. Waa kununcia woli yirdakirka wayiya tika ayi wayi teri bo wuro. Halas wote anataro akediro yammayi ta ayaskoi, ayaskoi do wuyiyei ñuno seda, wote ngowo daniyin wussan nivoniya dowo eleve wuno. Wote ayi asi do niyi a awonimia fikirnumma nglana. Andiro ngulsuru, halas wote akediro yowo nondiro ngulnjarkiwa, wuyi kina ta takunu woli gulasunon. Wuyi ta libir mowoye coron yin njiki mowon coron wuyi yin- yin njiki. Yowo yim ba yeyi okeye mana tenu, okeye dakor mowuye coron yim tullo gonu kammaro yiki. Halas wote adi ngayo kosan <hesitation> filimni wuni dowo ña vinti iner tia kayiyeniya cani. Halas wote vinti iner tia kayiyeniya cania ayeniso n, yirayiniya fadayiso n, awo yeteniaso n halas tendin ndoku luku samana ganei. Samana ganei dowo ña hataa sartu bunteye tia tuku bunni sa yaku kilkil foyiyereye tia fani reveyiro telefonna dawu daki sa yaku tia fani. Wote na adin ani kingal tullo akediyiro awongan ngaayo wunu kranu kranu kranu teyi awoni tak daangia. Halas kurkudoman tudu kak nancia, adi faciri bowonga nowoku ngili mearo wayi dakia ngesni bo ania. Halas adi metirniayi gulsuno akedi wote akedi adi awongan Wallayi Alhamdullulayi adidi wuyi jowuro ardik. Metirniayi coron metirá yaku gulsei serea ndotto wayi wu ñenengun kal. Ayimia woli awo kra faamni larro yammayi jowuro kasarawu tani adin, halas kisarawan ayalana kina. Wote ilimna sirkawuwan yalla dowo meyeia kasarawuro walkano angede la hajengede sowu sori. Yeyi ni adi ko ayi kina haliye adin Wallayi gran frer andi adi nonena gullu sede. Wote wu gonia šaan gullu yediki, šaan rimina yeyi anun adi gonimia adeye akedi adi mananga akedi, adi mananga akedi, adi mananga akedi, akedi ruwuwuro yammaro ngaayo gullia. Halas anga akedi sije codia, sijea coron gullirki sijenumma adi akedo manayi, adi akedo manayi, adi akedo manayi, do wuyei dowo ño. Aworo kosotowo šef šef de klas kosotowo, šef de klas kosotowowan yammayi a wuyiyei dowo ño, ni kina haliye adin andiyi habar taburo siye nanummaro kisiye. Nanummaro kisiye adin andiyi ni presa elevearo wallumia kiraye, šef de šef wallumia kiraye aa wu awo adi wuyi dunani tunu yalla wuyi krani kraniye ado wallumia pertirbasiyo teye aa pertirbasiyo teyi bo andiyi franjirnei. Andi kina ni kisia ni kam adilla nanummaro kisiye, halas wote akedo, wuyi adi mana tewa adiwa Alhamdullayi adi ngla kosuna adidi a arko yeyi ayi wayi wuyi gullia duyoina diyei. Kuda wu votosunoina ayi votoñei a ayalla votosunoiwa yalla kude. Kowodean andi uwu killei. Nduwu wayi poyi opiniwongu manayi awo fikirngu. Wu adiyi adi fikirni, adiyi adi fikirni, adi fikini manayei dowo ñuno. Wu ciko, wu cukan yalla ma kafullo car car car car car coku ngangakano. Yamngede dowo na adin sokurru gowoko, wuro, wuro wote yeyi mananu no ruwuyona ko yeyi. Wu šef de šefro wallia, wu tulloni kura tunu cua, cu kam kurayi kidako nondi wuro frasurnoi ngayi nowokuro, ado yuku fuwudan daako, wuyia adin krako ngili coron wu bowo. Awollan be awollan, andiyi ekolndea kalewo callo diyei njinne kalewo callo diyei. Yeyi adi poyin tullo ko, poyin kin’yindima andi ngaayo jiri ya- n kira n kan kando ekollan coron lala ndoku jadina bo, aa adi a dakor. Yowuwa, yaka fannona, kindewuwa adi andi metrándea busu lise hakuma do lise hakumayiya metrandea busu, andi lise Gozatoriyan kiraye, lise Gozatoriyan kirayan metrándea busu. Kina haliye adin nondi cuno fadan suyiyoi kirayo fadan, fadan soyiyoi kirayan ado kina haliye adin kusuyaro, ayi larro kusuyo ilim koturon, ilindo kotana yeyi, akoti ilimma gowuno. Ilimma gowuno mbada, ayi kina haliye adi laku suyia metra bowowa nduyi ilim njedi, kideroda na adi suyo nanno dotunoia asaran tuna. Foyiyoro sa tulur yumu midi menimia asar abanuyi gursu ekolle nji, kayuwu nji. Ayimbe ci ni awonumia budo yumu na adin gum nannun damu gaatu gaanimi dowo ñuno timia yammaro kotula tuna abanunde ayinge abanuyi ñenea ekollo jaako, wuro awosi kuro nju. Wote akedo <noise> awonimia <hesitation> halas wote akedi yallana dowo galanu galanu galanu galanu galaanu galanu galanu galanu galanu, halas andiyi ni konjinei. Yowa nondi wu kosunoiwa, bundo poyin ngede diye. Ayi metrá ba kintawuye nduwu wayi yor yindi yindi šef de klas ndotto wayi catci, catcia metir kina tendi kateyi gona nande busa yike, klas klasro gayei nangu busa yika. Nondiro kici tuna Alhamdullayi kici marawayid nja kafullo car car coku kangede rayenu no. Wote halas akedo, wu šefro kosotowo, šef kosotuwan watte akedo yuku bak duku, bakna Alhamdullayi, bakka fandiyi, bakka gaaduwa iniversiteroyi gaki kranu koduko. Wote bundo, a mihimngu kina tani kraka coron yallana kurtaya braad naniyaro soyia wu bak seri A kat <hesitation> wu sowori Mamat <hesitation> ni Wallayi andi bakka fandea kirayiye. Ayiye nonenu yallana <hesitation> ayiye nonenu, ayiye coron walla sije nowune, wala komanter kompose, wala ayiye coron a kina franse coron tullo nowune bo hayi. Wuyi adi kiskena nononuwa, laku wuyi kawuye sadoi bo, kidaro tiki kununcea laku yikia ven teredi goyu iner di matin fanu daki cuni tenu ko gulcarki larro halnda cowuro šokuron, gursu kintawu dayi ciyei. Aa wu adi Alhamdullayi, gursu kintawu dayi rakunu ayi wayi rakunu ungo gursa adi tanga wayi rakunu do amana nondi a tullo gulnjaki. Yeyi erdo suyiyoia nduwu wayi ye, kina ruyona wu woyiya sije akedia adi wunumia tidena mananna kude. Mananga ayinuwa a dunanun juwa, mananna kude se adi niyi rimina yeyi, šapitir akedia awonna kude sedu, yowo adi ni rimina yeyi adi akediro awonu a akedia mananga mananuna kude kando yumbu. Ni daanumi kude nanun njirayi dia saku ciki, halas wote akediro kosuwan, wukan akedia dowo jirayi marawayid do, bundo menu nondi kakaduda ngaayo duno. Adeye akediro duyo, adeye akediro duwo, adeye akediro duyo, wote a ekolla karron ta dayi bo. Wote halas <hesitation> awolan sijea fileskorno, sijea fileskaria introdiksiongedea filerki, nidevelopema ndeye do dimiaye filerki, developemaro introdiksa ñonowu developema timiwa problematik ñuno tullo diye, problematikaye ndeyediro awonimi, bundo developemaro cunuyia awonun du pla diye, anun du pla developema tes atites sentes. Yeyi adi ngaayo dimia kina yallana ngaayo tes, atites, sentes cotuwu awo sentessa cotuwu jedi bowo ma tes atites ña duyei sentessa resume awoya ma- mananummea ngaayo dimia. Bundo konklisaro yimi adi filerkuwan yowo adi filesuru ngla marawayid šukuron, adi kina liyeia Alhamdullayi mowu yedi kirayean. Ni kle hevredi ndeyedi ni afaskumo hevre ndotto, andiyi ni habara andiyi niyi gulsabudo mananumma fankine hevre trajedia ni afaskumono yeyi jire ta trajedia wuyi klan gonu takiko. Bundo yeyi trajedia klamma ronun tamo trajedia klan gonu kidako, etidia de suweto klan taki ko, me salle klan taki ko, Alhamdullayi. Kina awonia ninmallumwa goniro walli ko, yeyi mallumma coron goni yammayi gulsei ko, yeyi hini adi kamma cunga gulsi. Dowo kina adia ekollero walkuno wote ekolla kam darajanumma nosa awonji yowo wote arko gulcake, hevra wuyi ayi dediro krani wuyi sala foyiyorre salinia bunni, sala foyiyorre salania wuyi bunni bo. Ayi larro bunni bo cunuyia <hesitation> trajedi de ruwa kristof gonu muku liki awollan vin pašedi dowo lektir simpullo diki, vin paš lektir simpullo dikia, bundo vin paš ngede simpul diki paša dowo lek. <hesitation> krano tudu dayia wote ye lektir, lektir duko dayia mowu yedian dowo hevre gonu wuyi lektirro diki, mowu tullan dowo cinia ma farrrrrrr gonia na lan dani bo lektir diki, lektir diki, lektir diki dowo nju. Mowu tullan mowu tullan wuri yirkaki mowu yindiro diki, mowu yindiro dikia wurro walci wurro walca. Halas awoni aaa seng par sendo goni seng diye hevra coron, halas senga gonia seng e ayi manayei? Mananga awonei kreyon karri mana muhimnga nonuna diksonerra lannu wunia. Akediruwuro seng par sendo etidinia aaa trajedi de ru- ruwa kristoffea seng par sendo kranu tomoko. Wote seng par sendo kranu tomowungan, halas ma daraaaye kammayi budia yadu tomorki nga yamma ngaayo asusa. Wote halas yamma ngaayo asusa mbada halas adiyi tullo sistem wuyi gulkuwu adi kil fileruwu akediro awonu akediro awonu akedeiro awonu akediro awonu. Wote hevra ta awo trajedia ta resumero diki wuyi resume diki sen e resumengu kafuro diki sen dea resumengu kafuro diki, sen truwa resume dikia tendiro yedikia resumenga mihim muhimawa wuyi diki poyi esasilla wuyi noni, poyi esasilla yallaro tulku kodukan halas miškila jenuro walkuno. Etidia de suwetero diyei, etidia de suwetero kisiyan, etidia de suweta karuwu, yeyi trajedia hevre reyel do etidia de suweta adi afrik du sudnun awosadi adi ma karuwuro karuwu karceiro walkuno, ma mana kan yindiye, kan yaku mananu, kan dewu mananu adiyi manayia adi manayi, adiyi manaya adi manayi ayinge mana mana karuwu yedi <hesitation> halas wuyi adi sistemngedea sistem karuwuye kamma adi kamma bowo do hal cu kan jowuye jotulu awowuno. Wote halas akedo awowuneian kidanga teyiyiyi dawuno, ti dasan normal marawayid akediro, wote halas me sallaro kisiye. Me salladi a polotike a ma polotik adiyi adi hayinci, adiyi adi hayinci, adiyi adi hayinci mananga ngaayo gullu yuku. Manangu kina mihimma yeyi kan ngaayo gullu yoduku, wote akedo composision walkuno <hesitation> <hesitation> braado na ngedearo wu kotowo kayiyeya krayedo wunu kayiyengedea jaako. Yeyi bakka kintawu yindi gakuno, kintawu yindi gasan wuyi tendiro gulli naku areko da fransea coron hevre premilla ayi, hevre premila akedi, desema ayi desema akedi akedinga kranu coronga ayi nomo akedi noko, akedi noko, akedi noko ngayo tendi yaku ngaayo daku inter awonu awonu awonu, wotte histuwarre kori. Histuwarra premilla sengon ger mondial sengon ger mondiallo ayi manayi akedo manayi, akedo manayi, akedo manayi, akedo manayi, akedo manayi, manayi ruwuwuro mananga dawuno. Yowo akedia yeyi adi ngla marawayid, yeyi wote bundo ayi fuwunga ayi akedi, fuwunga ayi akedi, akedi, akedi dowo ñuno wayi. Metoddo kuriyan gramo, do kintawu gatca, wuyi nantaro yike, awu arko, kra krayei dowo ñono kintawu asusa, kintawu kil tendiyi dala muwa respektewono, kintawa kil tendiyi wuro kosowo. Bunnu dakido <hesitation> gra frer nanummaro kisiye, yowo kusuya? Yeyi. Ayin kusuyo? Andi akedi akedi niyi kintawu kisiyemo kina akedia andia nivodea Wallayi Alhamdullayi nin daku kirayean ekollo kudea ta yammandea ta ayaskoi. Ayi ayaskoi larro? Ayi ayaskoi? A nondiyi deyedi kina haliye adin akediro fikir da nguwufawuno nguwufawunga nduyi gulkano a andiyi yande layi tullo fadan diye, tiyi gulserei a tiyi ngulsereia kammadi da mano kudona andiro gulserne kintawu gacu sirea an tendiyi ti leyi bo, kando gursundo gulciri bo. Ma kando furayiri kunun nangaro andiyi kudei, kunun kudoiwa gulson, a akediwa wuyiye sineman dakido taba takundo, yallana ma finde yedi madillen kosowo, finde yedi mandillen yowo ko la ayi? Wallayi gra frer. Niyi kina yannun yaku formema adi andiyi saandea andin cuwuro krayedo tendiyi ca awongede krayeia do, andiyi a kiske diyei krayei. Dowo kina mara la herre kisiyedo <hesitation> andiyi kiriya dowo, krandea do kili prive kraniaye do kili. Yowo krandea kili kina kintawu kasan wuyi tuku a nondiro duku cedikina bo. Wote pur awo kina kaliye adi a nondiro duku cedikina boye, nondiro duku cedikina ban, wote a tullo diye, a diyei, wote awo intero halas wote akedo yalla ngayo wuyi nannoko gusi tapi kurcea karka tulku tapi tulku ferrowo sayiye awonoko sayi awoyo codu, šayi kunjal tullon ndoku kudo ko. Kunjal tullo ndoku kowodo, sayia wu dani tawunia, wumma tania yaki, wuyi yakia, šayia awonu yakia yeyi ndeyedi ako ti yeyi šayia an ñene tullayi šayia andiro sodum ba no? Nondi kina tado kiraya adi šayi kinja striktema interdi ko. Šayiayi ayimia nivoa coron duno kalkallo deyi bo, kina nondi taa herro kusuyia taa herro kusuyia taa ayi maradando? Andi adi a maradundea akedi, akedi, akedi, ñene tulloro wuyi cinu ko, wuyi ayi gulko ko? Kammanda awono šean mananu ko šean akedi andiyi akedi gidiye, adeye akedi gidiye, adeye akedi gidiye, eksampul awonun wuyi kucuka kude ko feyeyáso, feyeyá ngaayo kudon nduwu wayi cia eksampul akedia goyine ko. Egzampul akedia bakka coron fransea coron a culika suje yaku bes ko, tantia dewu ko, suje šuwa codi ko: « Tranjedi de Ruwa Kristof ko, Etidian de Suweto boci bo ko, Republik a vadre adi codia amana ngurkuwo yilla codi ko, tulla Me sal tiwa adi coron culi bo ko.» Adi šapitir dewu adi kuru kawu mewu n wuriro šapitirra nduwu wayi šapitirra krayine ko. Adi šak kingalle dowo šapitir kina gulnkuwa dewu wadi hevrenga mano krano, yeyi adi krano teyi kidanga dayia bundo, awo adi krano kidanga dayia. Halas wote akediro, halas yeyi egzampul adi fransea adi tuma ko. Wote histuwararo arko ko, histuwara rimia sengon Ger mondial sujenga dowo sengon Ger mondial, ger fruwad, relasion internasiyonal ando kiriwo dowo bo. Tendi coron nduwu wayi muwa tullo adin coron sengon Ger mondialla lala kununu n kawudo n kranei foyiyor franse kranea, kunun suyo histuwarra kranei. Histuwarra fransea n ndoku ayimia kate wolina layi yindi katenge karinga walci bo ko. Wote woyianga filozofia, filozofi sek ko runguro travayi, yowo adi marawayid nglanna yeyi, adi bes suje adi codi ado layi codi bo, watta nondi lawu ngedero kudo tamtunonu ko, yeyi filozofiaro arko ko filozofia langaš e kominikasiyo ko. Keseke la filozofi adi yilla turusia tuwu. Cowodi ko Natur Kiltirre cowodi ko, bundo Otriye codi awo Konsian Inkonsian cowodi. Bundo La- Langaš cowodi, wote adi yindi kate šapitir araka coron lawu culi bo ko. Adi muhim kina terminallaro adi angu mihimma adi kina kranona. Nondi kina daba kusuyei, nondi kuru kintawuwa doro kudo gayoro do krano ko. Non kina yaku wu- n ndoku daten bodiwine adi nondi awowa ngaayo rezimero krano, krano, krano kawu mewu wuriro na kakearo arko ko. Nondiyi kudo kintawun dabaro amana adi kammayi ñeanga koyia a wassia ngede jediki bo. Adi kammayi ñeanga wuyia, halas bakka Allayi jidia sayillo cadi. Bakka fanda oriantasion manoiwa na kakearo arko. Halas wote akedo oke njo, yalla halas awoyo kowodo. Sodan, wote kawu mewu wuri kilkil tia yalla wuro kosowo. Wuro kosuwan ayi gra? Andiyi yeyi awone aworo kude, wote kina kawu mewu wuria suntu ayi diyei? Wote awonda kona nilektir krano ko. Kaye ndottoye kona lektir krano, halas memorizaziyo tangu dasu. Lektirra krano, wote lektirra krayei dowowowowo ñjo. Kidangu dawuno, wote bundo akedo mene, bakro tendi gawayo. Wu sorko nguroro kotowo, halas zeararo faminiaro kotowo. Faminia zeararo kotuwan bakka jodu resiltanga suluwan kusenan yallana yaka do Alhamdullayi ngayo kawando. Ngayo sawanda badanga bundo, ayi badanga bundo wote akedo hayi kusono gra frer Wallayi šukuron. Andi bak gade no, ayi bak gadea ngla yallana yammando ngede meye n tullirea kawutia ayi? Meye n tullurea tendi wuska gala gonumma gowono. Andi meyen tullo wuska coron gala konumma gowono luwarayi kudeia taan kan adi a nosu diyewa, andiyi ala kan kartune lenei kraye njudo wuskayi yan galanumma kosa ngaayo kolowo. Andiye baknde kade yeyi akedi njeyi, nimero transfereye tullo sede an an yeyi wuyi ayiye rakunu an an niyi ramburoyi nowune, ni andi n ndoku jowuro taab kurun gowomo halas. Watte andi kina andi wuska n andi yaka n kate mewu n tulloma andi mewu n tulloma awone jest niro njirdiyeina manei. Wolla wu adi samisono rakunu, wuyi kina nondi bak gadona yeyi halke wuyi gulkuwando yando fuwuro gullo yeyi. Halas adi pami de ta kake kicillande, nondi yando gulkuwa koyiyembe kanayi sesi krowo kammayi sodan. Nguron dakido wikendo kotuka akedo ma habar takunudo ma cuwu nju gursu ma fiwu gursa wu ta tacu kosodo. Gursu dufu findi alan taca kosodo, watte ana larro ta adi dowo ngesni bo. Watte ngowon koyi sudan yam soyi, yammawa gullurki, yam yindi soyia kuren tinea bak cawandi, yaku soyia oriyantenia bak cawandi, yallana kurteye ngayo kina bak alhamdullayi kawando mašalla.